<hesitation> am adlizi when arehwi ban oska na sa awo she gno boleanumu gno anum ngo kyu gno dzu kala ma tsa ba hogbre asko esson akye iki bmi dole ayin la wo obgbi kyuku na yi hali gan osku mba oyi hali yi ayakpolo ga akpo egne bas yi owoba nwo oklo ashe gno kyu le oba oiri nwo ka anwye she na aze gno nwo lo ega kala ha nwo lo egba kala wo ga nwo sko mbo ya lo kala mo adon owo gno ka na nwo lo si ma don nwo lo si mo don obza kafi gno vi shin anwye she mbo la nwo oklo na nwo fa oshpa gi mo donka nwo oka anwye she kye a sko kye a aa uske yi takala usko gi aran me esson anwye ayi mo da me yi mbo mo adon ma sko lo azga esi mo samo he mo gre sa mo shincka ashe he anwye he ari eka he ekahe osko he mo shin ekahe mo la shin mo me le sa anwye ari ari he awye tsaku bole umbiyadu bole arwye abimiku Anwye kuje anwye amaku anwye eccomashiki anwye anzado anwye affiku otsona anwye abiminku tsajusa anwye akuiadne anwye kaki kadne owo mo atsi ka he chuka atsi si nwo sa mo ashin anwye he lo awo ka na mo lo a to kaka ayakpolo gan kpo awai kaka kaka awai mo sa lo ba anwye she lo awo mo sa lo ba anwye she lo awo mo sa ashin adimo ba mo odne mo ogu mo awo ka han mo tsi si motsi mo tsi si mo tsi si awo ba mo tsi ayakplo ba mo usu mo kpo kala ayakpla moashe lo kpo ba la ran gno ka la wo gu nwo sko chgu amma ka chuku kafi omba he omba ba omba he oba wo mbo ogbiugbi gbigbigbii ka la mo la kpo ma yi oyakplo moashe la kpo kala ba ashe chyu naa sko naa shine ma mbe madigi lo kpo lo ma dzu mo mbre anwgen nga nwo gre nga nwo gre yi gbu ashe o zga anwyen grie omba mi lo ayakplo wo obze mo chgu mo hayand ma hye ekplekyerkyen ewu kyen gre kaka ayakplo la wo kenan toh me klo lu egba isi udu ba nwo zhin cewa ma kpo ishi mi lo nwo klo <hesitation> o wo dzadzi gno are yi aga anwyeshe gno klo chgu ko ye ayakpla ba anwyeshe gno klo chyu kafi nwo chgu naa dzudzi lo shine oyi ashe grio chgu maa la wo si akpokhow o so asi ba ndzen dze nwo yi ashe nwo yi ayakpplo ba ashe gno ba nwo ba chyu naa la si okpkhwo si ba chuku shi owoo gno yi ushe gno chyu naa mbo nwo sko ewo ka nwo dzumbo ashe me lo wo ashe la tangbawre dzu mbo ashe me lo awo ashe la sii osi dzumbo arenmu chin ba hre algo gna gu dzumbo ashe mi lo awoo ashe gna ta ala get ta ta awo ala chku bzu o gno zhin hali gna mbo nwo zhin ayakpla gna pko mbo nwo sko naa ba odna bmi bi wu ibzu bmi bi wu izbu sha chpi ba nwo zhin oka ashe nwo yi hali gna aha nwo chyu naa nwo wo la pyepyan nam nwo chyu naa ba odne nwo nwo bmi bi chku itzu mbo bmi ba e tsa bmi atsa mbo ashe me lo ba te kpa mbo, ashe me lo ba wa ala lu udu anya wayawaya mbo ashe me lo ba wo ashe la gna woo gria wo ala si obumbzi aba odne grio a wo gria wo ala si obumbzi aba odne gior o wo grio zhin okaa ayakpla gria kpo bala ran gre obze nwo wo hyen ba nwo abze kpyi mbo tsotsa ashe ban awo ba lo mbo ashe abze gria wo klo umbugu o grio ya sko ñaa kpo kala nwo amma ba nwo hgen ashe nwo chyu she lo wo ba iyli ahogbren

Akpohwa gi da gi mbli aa akpla moashe ji akpoeka shasha kafi daji chuyu mo yo sko ashe ochyu ofin mbo la kpokhwo mbo gbu abe ekhr la ba nwo la udu ba umbusu mbo amma nwo sko ashe lo wo ba. mbo amma nwo skoo she lo wo ba lo mbo anye nwo chuku izbu anye nwo lu urgu ange nwo chpi oha anyo nwoo anjge ada nwo dzu odne mbo nwo ko ka moanwyen gño ba bmi dzu ugun bmi lu egba ba le kpokhwo nwo mbo kowene unmu onda nwo ba odne omba gña shem nmu ugun nwo be whi azhen gño dzii nwo nmu ugun yaka kre nwo akoo aa osko ozhen nga nwo gre nwo nga nwo zgi